حفظ الشعر للأطفال مهم جدًا جدًا هو زي التمرين للعقل ترا بيقوي الذاكرة، كمان بيوسع المفردات يخلي عندك مفردات أكثر، كمان بيخلي الأطفال يحبوا اللغة ويجدرون يعبرون عن مشاعرهم وعن أنفسهم بس طبعًا لازم يكون الحفظ مع الفهم مو مجرد حفظ كلمات وبس.